متهيقلي الحكومة المفروض تدي أولوية في الحفاظ على البيئة لأن الحفاظ على البيئة هيدي فرصة للنمو الاقتصادي وهيخلي الأفراد برده مرتاحين ويبقا ليهم قدرة على الإنتاجية أكتر وصحتهم كويسة والبيئة برضه هي من ضمن الموارد اللي بيعتمد عليها النمو الاقتصادي، فهي حلقة متوصلة ببعض.